manga jenis lewing sua, lewing tana agu lewing beci. Eme lewing kut lewing tana hia donde pake eme teneng hang, eme kokor tete, eme kokor daeng, kokor latung, kokor teko. Eme lewing beci hia donde kut cero ikang, cero ute, cero nakeng nggitu's sangger guna'n lewing beci agu lewing tana.